L'anivelaora, güenu, pos, no sé, lo que pahi que es, no? Pos pa anivelal, una máquina grandi i cara palas callis, las praças i los terrenus anivelal. La verdá es que s'agraleci porque antañu las callis quasi qu'era un trebejil el passileal. Assinque me figuru que tolas obras emportantis que se hazin de caminus, puertus, puentis i assína pos tendrá de dil una anivelaora pala cosa anivelal enantis delas callis ponel.